Gangaare e wurtinaa kuwwa, ba wamnaaɓe e gimowoɓe e fijowoɓe e amfira gangaare so ni e yidi fija ko tepa ceede mum. So fiyi laaral ngal ɗon ngal dow gangaare nden sai hokka kuwwa je.